˂noise˃ possible mety itombogno fô, izy ka amina magnokagna malôha, amin'ny maha olombelogno tsy mitombogno zegny hoe mahay raha tegna le azognao antoko tanteraka zegny tsy, tsy de mitombogno lôtra satria, na tsika olombelogno fô tsy tanteraka, maro ny raha tsy voafehintsika, maro ny raha tsy hagnanantsika fahalalagna